Sun chërsüa ën tanti post, ën tanti pais cit <hesitation> ëndua a iera poche persun-e, ma sun chërsüa propi bin përché al era ën muntagna cun l'aria pulida e cun le persun-e ch'a vulìu propi ben a tüti